Saksamaa om Euroopah üts sääne riik, miä om sääne keskmise suurusõga, pigem suur. Ega tä väikene kimmähe ei olõq. Ja säält sai algusõ waldorfpedagoogia.